אלא כאן נقدر נאכל عشא מע ש׳כ׳סיה תאריכ׳יה נכתאר אבן סינא, ועלאש? חית הו ואחד מן עט׳מאא תאריכ׳ דיאל אלעלם וכאן ענדו מע׳ריפה כבירא פטב, פלספה ועילם. בעית נסמע מנו כיפאש כאן כיכ׳מם וכיפאש קדר יטוור אפכארו פווהד אלזמן לי כאן אלעלם יכתאלף בזאף, חתכון פרצה באש נתעלם בזאף עלא אלחכמה ואלעלם מן ראג׳ל כאן ראאד פי מג׳אלו.